se omee yave aiparavo jare kïrai se sekïreïva äkätä ani avaireva, se masta aiparavo aja vaera ayapo apirai baile, jare jukuraivi, <hesitation> se ayerovia vaera, jare jukurai opaete mbaegui ñaneakañi vaera, kua ñakätava jokua ïrüye, jokuako mbaetï, oime amogue ombo gustava erei se mbaetï, jokotï aja mbate, jaeñoma aiparavota seyeïpe baile.